<noise> Amiko aloha, tsy halan-tegna i misotso divay io hoe mora <hesitation> vidy na hoe lafo vidy fa amiko aloha te hisotso lafo vidy aho fe tsy afaky manao akory zany satsia me- tsinjovy koa zany le <hesitation> e- vola hoentinao <hesitation> miaina fa io laha ny tiako aloha misotso ny lafo fe miaina am'zava-misy zany de tsy maintsy misotso ny mora fa izy mitovy avao.